E karaza dia haiko koa gne batrelaky <hesitation> afindrafindrao, gne horiza, da gne karitaky, gne malesa, gne kawitry, gne kilalaky, da salegy.